Wu mas kk'osk'tik chaqab' are' wu tz'i' kumo nejel ri qka'yij che ril wu tz'i' kk'ob'ik che ril wu tz'i' kloqik dice ke jun tz'i' kujrchjaj kepla miximb'ij nab'ey re wu tz'i' kku'kit ri tz'i' taq kujrka'yij si tnaq'taj chqe re wu tz'i' ni porque xtiqya' chre' kuant ri tz'i' tyaktjook chqiij i qache rjunmaal tz'i' tpe chqiij ojala' mitqch'eyb'ik ri tz'i' nu'j ju ratit kirstuj ri tz'i' wu rjeey che kirb'iij ri tz'i' ri' ke qa kch'ojnik quk' sicha' ri tz'i' qxqajlab' ri tz'i' kuj rchjaj ri tz'i' i wu chaqab' tz'i' re' koj chajnik krb'iij kb'iij ke tatanol kb'ij ke ri ojor wnaq si kujk'ob' chjaay cha' te jun junjayi'l nab'ey xtloq' ju rtz'i' xloq' ju rtzek' che rmal ke wa' chi' kumo ri tz'i' kk'osk'it ri tz'i' chaqab' qa ri tz'i' kwrik si jnik' qi'n krna' tz'i' jab' krna' tew Kirtaqij wa xtk'ob' wi' nu'j xaq kirchjaj rib' ki ril rib' chu jab' i chu tew sicha' taq che xtta' ri tz'i' ktonik ktio'n ri tz'i' xuq ke ri tz'i' ruk' wu rtz'am kirsiq cha na'j chin ju xtekoq nkare' aj jaay xtjool ri tz'i' koj cha' chi por muy ojtzaqnaq chu wraam ri tz'i' ttio'nik kir b'iij chi' chqe ke k'o chin mitulik mu chin wu we' mitulik sicha' k'o ri tz'i' chjaay tqilo'q tz'i' ek' re wu tzeek' komo qache qek reloj kache chemo qil jan xkujsaqrik jan xtpe saq ri tzeek' koq' ri tzeek nk'ej aq'ab' kirb'ij ri tzeek chi' de ke ya mitnik'jir ri aq'ab' ya xkujsaqrik ya ri aq'ab' mit'eek sicha' ri tzeek aqum qa kirya' kuent chi' ojala muuj qa q'alaj ch'mil mu qan saq'iij krya' ri kuent chriij tzeek' jan xkoj saqrik aunke aqum chaq'ab' nuj kk'osk'it ri tzeek' rilmaj ri tzeek' jan xtoq'ik qa ri tz'eek' ni porke jab' Ni porque ver tew o ver kq'iq' o k'ex tew chre' cuant ri tzeek' te xtoq'an taq xtelul q'ij qal k'o ri r-oor tzeek' jan xtoq'ik aunke qache rreloj tzeek' nu'j kir ya' kuent chriij cha are' ke wu awaj mas k'o kajwrem ma are' ke wu awaj wa' mas inteligente kb'ixch pir yolb'al moos nuj are' ke wu ri tz'i' ktio'nik xuk ke k'ritzeek' kir ya' kuent jan xkuj saqrik xtoq' niri tzeek' ojala musmu'l ojala' muuj qa tzeek' kiroyb'ej jan si saq'iij mu qal mu xtka'yij jan xkujsaqrik qa ri tzeek' xtoq' ri tzeek' ne xtpon or chre' nu'j rilmaj sicha mas kk'osk'it ri tzeek' ruk' li tz'i' jnum ke'lkila' ojala equm i qa kxij kiib' por cualquier cosa